أحدث مغامره قومت بيها في الفتره الاخيره كانت رحلة تخييم في الجبال كانت فرصة أكتشف أماكن جديدة وأجرب أنشطة ما عملتهاش قبل كده، زي المشي لمسافات طويلة او ان انا أتسلق الجبال ودي كانت حاجه ساحره بالنسبالي والجو كان رائع والمناظر الطبيعيه كانت خرافيه وده خلاني أشعر بالهدوء والسعاده